Niŋkə' nə' kə' ə'n mi tə'ə' təə'm sə' n etə' aa gontə gbakə ar be pa nāāg, nəəg, ɓā kə' ən mi tə'ə' gberu rə pa. nə dibu, nə ɓetəm i nə' i danə ami. Netə ari niisə ɓe təm danə ari, aa kə baabansətə, udi i za i re təwdəgə. Rye kə gbəkə bə, i re naykə bə zitələ ma. Rye kə gbərə nini aa tɨɨ kə i kə' pat i ren i re ren zɨtəgə i ren batəgə. Mazako' ma 'wai dure ən bi tan. maza ma wai durenbi tan. ma laa titə', maza ma si, mən be ɨwni to bə gātə' ɓetəm ɨnə aa be. Mə za məkə si liikə mə i kəy i lii ire workāā ani kə, ani kə i nə' i re yerkə nə? Arkaw. i yerkə ar sə yabə mo mə daa sinə titə' dan sə i kə laakənəgə baa ani rə. i re takə ar goŋ. Gatə inə ɓetəm i nə aa be. Mə kə' ya ni pinya bə mə kə mawo sturn mə kə wai wan ani ɓetəm rə, gam nəkə garəgan mo may yutiri nə' ɓetəm. Za baa nə' kə mə kən kamə lii kə' ən ai gbaakə ryə, dibu i laakəlan. Mən be penəgə yay, i kə shawdə, i kən shelə netətə' abəybə'bərə. Mo ma ya mən be re be yew titə' be za be sisii kə' worəwon mo mə be bənəgə be yewnəgə ditə'tə' be kamnəgə kə' mənə' in za in laakə liikə gbakə re ai. Mə ya mə kə yabə mə kə kasə n etə' ari gatə' wantə rə.